Saika misakafo any amin'ny hotely ao mandritra ny erinandro. Izany hoe eo amin'ny in-dimy isak'erinadro eo aho no misakafo any amin'ny hotely. Tiako kokoa ny hotely miangaly ny sakafo vita malagasy ary ny sakafo vita zapone.